எகிப்திய கலாச்சாரத்தில், நீங்கள் தினமும் பார்க்கும் ஒருவரை வாழ்த்துவது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பெண்கள் கன்னங்களை முத்தமிடுகிறார்கள், சிறுவர்கள் கைகுலுக்குகிறார்கள் அல்லது கன்னங்களை முத்தமிடுகிறார்கள். எகிப்தில் நேரத்தை கடைபிடிப்பது மிகவும் முக்கியமல்ல, தாமதமாக இருப்பது முரட்டுத்தனமாக கருதப்படுவதில்லை. எகிப்தியர்கள் மறைமுகமாக தொடர்பு கொள்ள முனைகிறார்கள் மற்றும் பொதுவாக எதிர்மறை உணர்ச்சிகளை மற்றவர்களுக்கு வெளிப்படுத்த வசதியாக இல்லை.